אלחיואן אלאליף אלמופדל עדי הוא אלקט, עלאש؟ כיערף יכון מסתקל ולאכן פי נפס אלوقت יערף יעטי אלחנאן ואלדפء, מא יתקלקש בזאף כיעג'בוני א־נעט'אפה ואלראחה, בחאלי שוייא האהא, ואכאתלקאה דימא מע א־לג'וג, אלג'ו מריח פי א־לדר, אוא חתה א־לסות תاعו מהדא' ל־לאעצאב, באלניסבה לי אלקט מאשי ע'יר חיואן צאחב א־לצמת ורפיק פי אלוחדה.